Estre kuae mbaeraji ñamae je, jaeko mopeti mbaeraji kangui kiraitapa yandepuere yaroata mbegue jaeko anita yayemongeta mbaete mbaere, anitaviko oime mbaraiki jeta ñanoiyave yandepueretako yaputuu misi rai, <hesitation> (an) aniviko <hesitation> oajaete <hesitation> yande kangui yae jaeramoko ikavi yayaputuu misimi jukuraiyave ikavita yaja. Erei mbaetiyave ipueretako kua mbaeraji jeiete yandeve